To kit dabba kausako ko ki bijimi ko ko andi gam ko to gam waye shi gana bobiya bano nzugmiya eh agana bobiya bano ko'ansheni abinshi, to dolene agana ko- agana koi amma na ko ansheni ‘yabu a manta koobu amma kiti gam kauso gam ma na onsheni abinshinni to na maikob babaɗi dik hankalinni zodoro nzugonko har konnike ma ka'a amma na ishe- onsheni abinshi bu to a nzogonko ma a dirtibu amma naɗa'afasi hankal koɗafasi hankali bada- badunni ko- koladugko riya namaikoma ganiko koma jijjo- jijjo ditu gamko amma na onsheni abinshibu a ganokoi lalo? amma kute ki doshi ko tare kizi to dolene a manta koi ko ko'anszures soto zugonko ko su zurebu ki zigdi diliyotko a moyiko dan sabo kullum ko- ko tare kizi.